أجول لها يعني ليش ما تجربين تسوين تمرين مع أحد.يعني وجود أحد يحمسكي كمان. يعني تجرب تنوع في التمارين مثلا السباحة، أو الرجص، وتحطلها هدف بسيط، وتحتفلي بنفسكي إذا حججتيه يعني حتي لو كان شئ صغير، أو يعني تشاركيم في سباقة أو فاعيلية التغيير في الروتين يجدد الحماس عموما يعني وأهم شئ يعني لا تحسين بظغط.